لو على خمسين سنة هرجع لابويا وهو صغير واشوف كان بيعمل ايه كان بيزعل ابوه وامه ولا كان بيعمل ايه كان واد شاطر ولا كان تعبان زي حالاتي